Wenyinilo ishuro kasha shida kaivo kutera yedumi mpaka mungu kakwera maloliosho wokolia udwale kwamba ye mwana swamruse sasava na vyukula kwa fyuvale kusaa kwa chocho kata wanava fo fatana sha mama valeika wekolia raha moja kwa moja alafu ishwa kifo cha mara kwa mara mbasha yoyo raizifo wekola wa ndwete furaha mvatamle mva lia malnaka fuma tata akabka akanywa shuru wana wata ye mpaka wamse mamka tata na tata kambaya mwana kana ngimba mkasha kwima mkavabu kaukia kaenda shule yenge vo fuma vakaenda shule wateshe lebunya mkata unawata mme manza kwa kia mbayo ishasma maana ishasma tata yeta furaha mataka mwisho mfirwa mungu apange we- wenda kwakwe yetera yetara kabisa maana yafata kilia wasasi vale romnda ehh imani, ni weshi ukute kakito ukameo paka ukaliko kambana nanake hata kwa daudi na miafo memelia hokola mungu riishi vana vata alingwetata mpira samane hokola mpira kakukaba navo kowo kameka ukahunda kamkula mve kumbe museeka amwa furahia na mwana hatwale ehh kutwo kile mbayara yoyo